Huunde aduna kaa fuu waawaa gasude so hoolaare walaa. Hoolaare, ɗun waɗta sabaabu so yimɓe nguurda, so mbaawa waɗde ko nafata ɗun. <hesitation> Min kaa faamu an, hoolaare hono muuɗun walaa. Sabii saa ƴeewii, huunde fuu e aduna ana hasindinii e hoolaare.